Binatang yang ngori goyom ene gena, ge ega, karna ega ne kalo ngone maku dahe se ene ge ngone cikoho ngone kage dan akan ngone na bada goyom